Ja kjua niton xi tsjuana'an ja kui xi jnuya manguijni tujmáni manguijni tsanga ijin tsanga tsinguiyajni konbokatoria xuta ja manguijni jmanga tjin torneo xi jnure ja ndibajojni nga primero segundo lugar tsjuajni tsjuana nga ni- tsiton'aya xi- xi baske tsjuana nga tsiton'a xi ijin tku ndsañáya ja tsjuana niton nguije kui tkuya najmí ja tuku tjibakuyajni xuku niskindi tuxi chayají kui najmi tsjua mana'a ku ja ngu tutu ja kui najmichi kui chuchi xi nitojóña ja tsikangaña ja mitsanga tuya tjibiyu ayi tjinikjajen yajoñaya nga kua tjiña'a ayi tjinitjunda yajoña chi'in tjin'atsjé ja manguijni- mnguijni tji yajinjni xuta jmanga fanitonjniya tsikjienjni xutaya tsijunjniya ja ijin tsjua manjni nga manguijni manguitsabejni ngutjuchi ja- ja ni- nitonjni xi jnúre nitonjni xi baske nitonjni xi bichutkuya tikjasa najmí kampojíjni xi bichutku tanga ja nitonjni k'ui pelota xixi ja nguije tkuya kanikaya nga tjin nitjin kanikaya nutojunjni kanikaya nitojunjni niskindi xixi ya nitéya tjiub'i nindajni ku ja tjin'atsjé yanitée ja nguije kui tkuya najmi xixi nga nitjin'e ndiba xuku xujun faetjen ja nde nindajni xujun faetjenya nitonjujni nguije tkuya kui najmíi ja tjibakuyare xuku xutaña nga kucha niton kucha kiña'ájni nga tus'ae ku kuacha tjiña'ajni kjat'e tuku tjuana xki nguixún kjuae'an kjat'e xuku an xki nguixun kjibakuyana niskindi ja kampo nguaja nitjan ku kjibakuyana niskindi xixi xi primero xi segundo jaxu- niskindi changá tjinitojujniya ja jamejé tsiton niskindi ja ngu tutu ja pelotachi xi ijin xi tsikjatjiyaña xi tsikangaña xi tsitsjuayaña ngasundée